نوع العمل الي اني اعمل بيه هسة حاليا هو قائد للفريق بمنظمة اي ال او بمشروع تحسين فرز النفايات و تحسين الكومبوست استمتع بيها كلش هواية لأن تنطيني الدافع و تنطيني الطريقة على انو اني شون ادير المشروع شون اتعامل ويا العمال ف اي- حصلت على كل هاي الخبرة من خلال هذا العمل ولكن اني مو من محبين بيئة العمل الي اني اعيش بيها.